Ontok binatang yang cepat kak, amen sebeno e tu binatang yang paling cepat kak kan ini borong palkon itu na, tapi men wong doson galak nyebut e tu borong elang. Jadi borong elang kak ngape ye pacak cepat tu ye kak ini terjon dari pocok tu na, jade ye tejon dari pocok posisi ye pas jadi ye terbang ke pocok kan ngayon dak dayi pocok tu ye terbang terbang sekoat- koat e dem tu ye muat posisi makenye terjon colo, ye terjon colo pi kak tadi ontok ngambek ini ye makanan e, ye beboro ontok ye beboro kak tadi ye nontot tikos ape ayam kan ontok makanan e. Dem tu ade pulek binatang yang cepat kak amen cepat ontok belarai kak ade yang name e imau, nah imau kak ye cepat pulek ontok ye belarai kak tadi men toboh la betemu ngan imau dem dak keselamat lagi, karne imau kak kan belarai ye cepat, awak e besok, nah gigi ye kuat pulek. Dem tu men ontok <hesitation> ini binatang yang paleng lambat kak tadi ade yang name e antamo, karne antamo kak kan tadi ye bejalan merayap, la kecik pulek awak e, la merayap pulek, la ngune pulek umai, la mikol umai dewek, jadi ye kak tadi dayi man la merayap ibarat e, dem tu ngune umah pulek di ponggong e, jadi mak mane lagi ye nak begerak, tu la ngape ye lambat ontok begerak e tadi kak.